मनो तसेने तुमि जे मुग् जे कोसिल तुमर् हपुनोर् सुति लोएपिनि, तुमि जबोले बिसै सिल, हपुनोर् जे गदोकोले, हपुनोर् सुति बिसै पिनि, तुमि जबोले बिसै सिल। तु मनो तसेने तुमर्? तुमि जे कोसिल जे, तुमि जे कोसिल जे तुमि जपनो जबो बिसै स, तर् हेतो, हेतो कोल्त्सलो तुमि सिन कि होबो बिसै स, तर् जेग किनि उबोद् हुनिअ तुमि कोसिल। अरो त छेर्र्य् ब्लोस्सोम् कुलिथ के थन निन, तो तुमि तले जबो बिसै, तले गोएब्नि फोतो लोबो बिसै सिल। अरो तुमि हेतो खन खबो बिसै सिल, स्तिक्कि रिचे लोगल्, तुमि, <hesitation> अरो तुमि हेतो द्रेस्स् पिनि बोबिसै सिल कि मनो, कि मनो द्रेस्सु बोद्, बोद् हुनिअ लगे बोलि कोसिल, बोद् भल् लगे। तो, <hesitation> पेनोक तुम मनो तसेने, हेतो तेम्प्ले बोले तुमि हुमबो बिसै स, हुमबो बिसौ तुमि मो कोसिल हिगिनि कोथ। तुम मनो तसेने।